ما مخکې فکر کاوه چې غربي خواړه بې‌کیفیته او بې‌خونده دي او حیرانه وم چې خلک څنګه یې خوړلای شي، خو کله چې د خلکو سره ناسته مي وشوه او ځینې خواړه مي وخوړل نو پوه شوم چې دوی هم ښه او خوندور خواړه لري چې د مختلفو کلتورونو او تخنیکونو له مخې جوړ شوي دي.